Mosusu dɛ sɛ me nyɛnko bi rusua kasa fofor bi na ͻberɛ dɛ ͻdze bedzi dwuma wͻ ne kasaa mu a, odzi kan no dza ͻwͻ dɛ ͻyɛ nye dɛ ͻbͻ mbͻdzen dɛ dabaa ͻbɛtsena hͻn a wͻka dɛm kasa no hͻn ntamu na sɛ ͻrekasa so a mma ͻmmfa nnhyɛ ne tsir mu dɛ obetsi ntsi ͻnnka. ͻmfa nhyɛ ne tsir mu dɛ sɛ otsi a nna wͻkyerɛ no ma ohu dɛm ntsi ma ͻtse biara ͻbɛka ma oetsi na ͻakyerɛ no.